اظن من ضمن الوظائف اللي راح أكون فيها سيء بلا شك طبعًا. هي الوظائف الخاصة <hesitation> المعمار او البناء <hesitation> سواءاً <hesitation> كبنا بيوت او خلافه. ما اظن ان راح أكون جيد فيها تماماً. <hesitation> فراح أكون سيء فيها أظن يعني أي شيء يخص البنا